Agnarana agnarana tagnana: Mampikony, Boroziny, Antsohihy, Bealagnana, Analalava, Mandritsara, Befandriana, Ambatosihy, Ambodiampana, Ambatoriha, Betainkankana, Andrantakatra, Ankijanomavo, Ampandragna, Antsahabe eo, Ambodomandresy.